जसा की छुट्टियां में अपण कई कई जार्या। <noise> जसा मामाजी के या जार्या। का का जार्या गर्मी की छुट्टियां मली तो। मामाजी के या जंगा तो नरा दन रे के आंगा। जसा पेड़ पौधा लगा रख्या घर के आस पास। मामाजी के या जांगा तो नरा दन में आंगा। अगल बगल का पड़ोसी से केर जांगा के था ईमे पाणी खुड़ दी जो। ये पौधा सूख जागा तो म्हाके ट्यूबवेल हेगी। उमे से नलची फैला लीजो इनमें पाणी दे दीजो। दनवा दनवा दे दीजो।